Ne'g ndal gu'n c̲h̲uꞌnn minn pero guꞌn nënc̲h̲̱a yu or nak, guꞌn c̲h̲uꞌnn minn nak dze or c̲h̲uꞌnn minn, c̲h̲uꞌnn nc̲h̲oꞌb minn or lëꞌ ti ndeꞌgol c̲h̲ët nak or lëꞌ minn <hesitation> c̲h̲uslëdz ndeꞌgol knu, lëꞌ minn c̲h̲ixkwaꞌ lo xmes minn, c̲h̲ixkwaꞌ minnu sdzoꞌb minn bel, per lëꞌ minn c̲h̲uꞌnnu kon c̲h̲uꞌnn gilxkab ke lëꞌ xfamil minn gobic̲h̲ë stib loxna gunu lëꞌ minn sdzaꞌl ldoꞌ xka c̲h̲uꞌnn sdzoꞌb minn guꞌn xlaꞌnda minn o sdzoꞌb minn guꞌn sdzaꞌl ldoꞌ minn knu lo mes, dzekna xneꞌ minn lëꞌ minn c̲h̲eꞌn ziꞌd gow ic̲h̲ë guꞌn uyunn- ná prebenid, porke biꞌltsa gunndnu, lëꞌ minn ilëꞌ, lox xka mod lëꞌ minn c̲h̲uꞌnnu kad dze or c̲h̲uslë minn desand.